Ny kolontsaina any Japon azo ambara de ry zareo a japoney a dia tia ny mihinana sushi a: vary asiana trondro manta; ary eo amin'ny haiady a de ny aïkido no mampalaza ny japoney.